आँखों के कई रंग होला। हरी, भूरा, नीली रंग के आँखिगी के अलावा काली, स्लेटी आदि अनेको प्रकार के रंग के आँखी होला। बारे के लेखन, अँखियोँ के रंग वातावरण, देश-विदेश, आनुवंशिकता और मौसम पर निर्भर होला।